Oire kokiotoa iava reoreoa purarogopavoi kokioto varo ira papapareveira vavoisio viaraia. Viapau oisio kataitoa ira kataiviraraga epita puraparoveira. Ari rirokarea kokio kare uva okarevu okarea vo takura-rovi purapaiveira, ari okarevu okarea kepiaraga purapaiveira, ari okarevu okarea guruvara sovaraia epita puravere, ari. Okarevu oea garepavisivirutu orara sovaraia vara purapaiveira. Iu uva era varo kokioto ari era varoa eva eisi siposipoa oisio osa epita puraparoveira ovutarovu ra iravu kokioto ira voraga usiparoveira rasiuaro, uva viapaoisio vavoisio toupaiveira viaraia vo usirovere, osa voeari ovikare ari evoea evoa usiavere epita sovaraia, iu rirokarerutu viapau oisio katai vira raga epita purapaveira ari, vo auero toupaiveira oisio osia epita purapaveira, viapauoisio katai vira ari riroarutu epitara oara auevira purapaiveira, kepia purarevere vavoisio, ora vo takuravi tapo purarevere epita takuravi.